اكيد تعلم لغة يديدة مب سهل عشان جذي لازم تدور لك يعني نفس لانجوج اكتشينج بارتنر يكون نيتف سبيكر يعني من اللغة الي بتتعلمها وتمارس معاه محادثات بشكل يومي سواء مكالمات او تكستنج ويعني مع الوقت بتتعود وبتجوف روحك قاعد تتطور